<hesitation> Indian culture, that is why India one of the oldest, Indus Valley civilisation, one of the oldest. Rich cultural heritage, <hesitation> most of the <hesitation> Hinduism are influenced by Maman culture. Islam, <hesitation> Christianity, one of the most diverse countries in the world. <hesitation> And festivals, their culture is really famous for festivals such as Holi, Diwali and all. <hesitation> Indian cuisine is very famous and spices in Latan culture. <hesitation> Spice plays an important role in the Indian culture. Regional specialties are also very important in our area. Yoga, Bollywood, and many other cultural exports. Family values <hesitation> play a significant role in respect for elders. It plays a significant role in the Indian society.